إذا كان، إذا كان الطعام علاج في الفي- الفي الجلاية، أول شي نخليها تبرد شوي، وبعدين نحط فيها ماء دافئ، ومع شوية صابون ونخليها تنجع شوية. إذا كانت هناك بجع عنيدة و شديدة هيكي، <noise> استخدم أداة تنظيف ناعمة مثل السفنج.